Dawaɗi gendi ɗi, <hesitation> tubakuɓe dawaɗi mun ana godi, Dawaɗi baleeɓe, dawaɗi martoɗi, e dawaaɗi ladde piicaaɗi en. Fuu ana woodi. Walla dawaaɗi ɗi honuyankooɓe njahadata e muɗum kaɓorde faa kaɓoyo.